Rehefa agnano paty zaho an-dragno an dia atôko matsiro tsara si, atôko maro be fangarony an dia atôko am le antognontognony atôko amin'le ara-pahasalamana an. Dia revakôa zao handeha agnano pizza an dia atôko karanzany kôa, atôko masaka tsara an, atôko maromaro fangarony an, asiko magnimagnitra bitika izy an dia matsiro be.